Fangare cikoho haiwan ge, toma ngolo ge sema lado, gurango, soma, sedaba ngang. maha haiwan toma gura ge, soho, kaso, sedaba ega